کنا پن نصیر احمد نائے کنا ڈیوٹی ہیلتھ ٹی اے تو نن ویکسین نا ننا کاریمے ہرا چُھناتے ویکسین کیرہ تو ننا کاریم ہمودے ویکسین کینہ چُھناتے۔ ای انتا اول تو ننا ڈیوٹی مس پدا ننا ٹریننگ مس ٹریننگ ئے تینا کلیئر کرین اوکا پد پائے بھئی نم دا سیڈاتے ٹی ہنورے پیری کرورے چُھناتے ویکسین کرورے۔ تو نن پیشتنگان ویکسین کننگ کہ تو ننا علاقہ آن ٹی داڑے تقریباً ننا علاقہ نا پِن جھالاوان تخانوتہ مُست داڑے بھاز زیاتر جہالت مسُنے تو داڑے ننے انت کرین ہرا اُراتا ہنانُن تقریباً صد اُراٹی تو اسہ اُراسے ٹی ننے سمجھکہ عزت تسنو نن تو تعاون کرینو سمجھکہ نود ؤ نُہہ اُراٹی نن ہنانُن تو زیاتر ننے بے عزت کرینو۔ اسٹ تو ننا ہرا اُراتے ٹی نرینہ غاک اریر او صوبیکا تینا اُراتے ٹی مفسہ اور ننا ہرا بلوچی رسم رواج ارے داڑے تقریباً پیشن نا نرینہ ہرا نیاڑی ارے اُراتے ٹی ایلوفتے ٹی اِننگ کننگ کپک اُراتا۔ تو نن ہنانُن تقریباً اُراتے ٹی ننے بھاز مشکلاک مسنے نن دا ویکسین نا بارٹ ہنانُن ویکسین کننگ کہ تو انت کرینن تا ننے بھاز بے عزت کرینو کھرینگ تسنو نن تو تعاون متنے نن بھاز مشکلات بھی ننے مسُنے انت حساب مسُنے لیکن نن کاریم کرینُن اور ننے ننا کاریم تو بھاز ننے مخلصی ارے ننے دوست بھی بریک دا کاریم ہرا ٹائما کاریمس مرے نظامس مرے یا نے تو سنگتس تو نا سنگتی ٹی نی سمجھکہ بھاز سپورٹ مرے تونا اُست بھی خواہک کہ بھئی کاریم یکہ اسہ بندغ تو مننگ کپک اگہ نا سنگت نے تو مرے ساتھ تے تو گڑا نا اُست خواہک۔ اگہ صوب نا پیشتنگس شام ئنا ہُرے تمہِ نے بھی نے ہچ خبر تمپک کہ بھئی ای پیری کیو انت کیو کاریم کیو انت سسٹم ئس مرے نی تینافتے کرسا کاسہ نے مشکلات پیدا مفک نا سنگت نیتو ساتھ تے نیتو مخلص مرے تو نی بھی کاریم ٹی تقریباً مزہ بریک نے۔ داڑے تقریباً نن ہر جاگہ غا ہنانُن نن کاریم کرینن ننے بھاز مزہ بسنے ننے خوشی بھی محسوس مسنے کہ بھئی ننے اللہ دا انتے تِس نن دا اُرا اُرا ٹی پیری کینہ اور تینا عوام نا خذمت ئے کننگ ٹی اُن ننے بھاز خوشی محسوس مریک ۔اور ننا تقریباً ہرا سنگتاک اریر نن ارین تو پیشتنگنہ تو بھاز خوشی اٹ اور اُست ئنا حبس اٹ نن پانہ ننا کاریمس یا انتسے مرے۔ ٹوٹل سنگتاتے ٹی تقریباً کنا بھاز او سمجھکہ عزتے کیرہ اور نن ہراٹائما پیشتنگن ہرانگ کان ہرا جاگہ سے آ کان کوشش کینہ شغل مخے مسخرہ ٹائم پاس مرے تو تینا حساب اٹ نن ہمو تینا شغل اٹ تینا مخے مخے اٹ تینا ترتیب اٹ تینا کاریمے کینہ۔ زیاترسنگتاتے ٹی تقریباً ہرا جاگہ مریک ہندنو مریک نن تینا تینٹ اِرغ دیر بھی کینہ تینا حسابا دیہاتاتیٹ کانہ ننے بھاز خواری بھی کینہ مشکلات بھی مریک اور نن تینکہ فخر سمجھنہ تہ کہ بھئی ننکہ دا بھلو فخر نا ہیت سے نن پانہ کہ بھئی اللہ ننے دا ہمتے تس ننے دا انتے تس نن ہم دا بندغاتیکہ داخہ خذمت کننگ ٹی اُن ننا تقریباً ٹوٹل ہرا سنگتاک اریر دا کل ہندنو مریک نن تینا تقریباً اُراتا کوشش کینہ کہ بھئی کسا نن چٹی مفن تینا انت نظام سے نن تینا حسابا کین تہ۔ اور پکنک بھی نن کینہ سمجھکہ ہر جاگہ غا کان ننا سنگتاک تقریباً کوشش کیرہ کہ بھئی